أكثر شخص أثر في حياتي هو والدي وأثر علي من خلال حنانه ومن خلال نجاحه وشفت نجاحه في عيوني وحسيت قد إيش هو إنسان مجتهد ونشيط ويحب عمله فكان جداً يأثر فيني ويشجعني إني أكون مثله وإني أقلده في كل خطوة.